<noise> venye nekyerekana nene ambele, noosaka vya ngombanike naha kaya yane no saa nvaluke na vajukulu vyaane, noo saa nvaluke na meisha yaane yaboha ekute na nangipa mgeha na hamudu na bhajukulu vaane hamudu. Sii nee sake valuke na milemo iihi yane nitiite haha doho nesaka jangale kwasababu ovaloka ni iwandanile sama, maholoke kenda ilanganije, angalau mvaluke da na akintu kimo choku uwezi kumringi ringire ye kipato chaane choorye chooweza kuryari basi igo no chonokonduishi kwasababu umri wadomire ila senatatana saana osankampyasakoko